Izy io zany, i mitady volo sy haiko, rasy e mavandy, satria izy io manko re fahitako an'azy e viavy avao e magnano an'azy, fa izy zany magnano ako gn'andragno aminay ao da maro gn'olo magnano an'io ka ary da matetiky mahita iaho isaky <hesitation> faran'ny gn'erignandro igny da mitady volo aby gn'olo amignao.